<hesitation> اب میٹ، مٹن کا میٹ رہتا <hesitation> وہ کیٹل سے بنتا۔ وہ پھر لیتے انہوں، پھر کٹ کرتے، ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کرتے۔ کرتے، پھر کٹ کرنے کے بعد <hesitation> ان کو ایک زیادہ جو اس میں فیٹ رہتا، موٹا پا کا چربی رہتا نہیں، وہ نکالتے وہ۔ پھر <hesitation> موٹا موٹا ہونے کا چربی کا یہ رہتا نہیں، وہ نکالتے۔ نکالنے کے بعد ایک مکسر رہتا، مکسر میں پھر یہ سارا سب کچھ، مرچ جو رہتا وہ اس میں ڈالتے، پھر اس میں نمک۔ <hesitation> پھر اور <hesitation> ایک پھر کالی مرچ پاؤڈر اور اور بھی کچھ تھوڑا ہے <hesitation> جو ہمارے <hesitation> امپورٹنٹ اس میں ڈالنے کے کیا کیا رہتے نہیں، وہ سارے ڈالتے۔ اس میں ڈالنے کے بعد مکسر، مکسر سے وہ کرتے، پھر مشین سے نکالتے، ہاتھ سے ہاتھ سے۔ نکالنے کے بعد میں ان کو پیک کرتے، چھوٹے چھوٹے پپا، یہ۔ پلاسٹک آمیں، پھر وہ پلاسٹک آمیں سے <hesitation> کر رہا، پھر جو جو کمپنیاں رہتے ان کو بھیجتے۔